<hesitation> Telo e karazane gn'enta vidiako zany e lefa iaho mandeha mividy raha ame senabe agny, gne matetiky moa zany gne sakafo igny avao, menaky da pâte i, da vary.